चॉपस्टिक तन मुख्य रूप से चीन अर भारत का पूर्वोत्तर राज्यों मां इस्तेमाल व्हंदि। ब्वोलदन छिन अगर छ्वटा बच्चों ते चॉपस्टिक चलौंण सिखै त तूंका आंखा अर हाथों का बीच समन्वय बणद, तेकि गति बणि जंदि। अगर हम फोर्क यानी कांटे बात करदन, त कांटो फायदा क्या व्हंद, तेसे हम नूडल्स, जन यि चाउमिन वगैरह ज्वो भी चीज रौंदिन, सि आराम से खे सकदन। चाकू का फायदा क्या वंहद, चाकू जे हम तेते दैंणा हाथ मां पकड़दन अर तेसे हमरा सामणि प्लेट मां ज्वो भी चीज चि रख्यीं, तेते काटदन छिन अर कांटा से तेते उठौंदन छिन अर मुख मां डाल द्योंदन, आराम से खे द्योंदन।